﻿Kua tetaguaus Iran jeiva jae jokua se, jaeko aipo omboguri yeye mbaetiva aikua kireiko jaereta jembiu va jare mbaetivi aesa <hesitation> aikuaa keti ko kua tetaguasu va yaesa, maparupi, noticiarupi mbaeti se aikua kireiko jaereta jembiuva jare jauva se puere vaeravi jae kua tembiu jegatu ani kua tembiu ma jegatu, ani kureiko kua reta oyapo tembiuva mbaeti aesa, aikua jetareta